يوه برشا مرات هو ساعات الواحد فى يبدأ ماشى فى الشارع يشوف عبد يبقى يحكى برشا، العبيد هاذوما اللى يتكلموا برشا ينسوا، أنا ساعات أحنا مدانا ماشيين ف الشارع أكيد عندنا نضايا لازم ننقضوها، الشخص هذايا مش وقته ليش سحبت ماما، ياسر تحت وقت اللى تبدأ تحكى مثلا ليش تسكت وأنا وقتها مشغول بخاطر البلديه بيس يسكروا ولازملنا نلحق على ولا تعسب ترحب مشوفتهاش و جلبت فى النهاية ومشيت ماخدش.